איך קען נאר זאגן א חילוק צווישן זייער ווייניג פייגלעך. <hesitation> די רויב פייגל ווייס איך וועלכע קול זיי מאכן און נאר די ווייס איך.